كان فيه أميرة لقيت خريطة قديمة وغامضة جوا كتاب فقررت إن هيه تخرج لوحدها وتكتشف السر. وهي ماشية في الغابة سمعت صوت بيقول "بقالنا كتير مستنيين حد يلاقي الخريطة دي". رجعت تبص فلقيت راجل بيقولها إن الخريطة دي مش كنز عادي دا سر كبير محتاج حد عنده شجاعة.